Zato, sivy amby sivifolo, valo amby sivifolo, fito amby sivifôlo, enigna amby sivifôlo, dimy amby sivifôlo, efatra amby sivifôlo, telo amby sivifôlo, roa amby sivifôlo, raiky amby sivifôlo, sivifôlo, sivy am'valopôlo, valo am'valopôlo, fito am'valopôlo, enina am'valopôlo, dimy am'valopôlo, efatra am'valopôlo, telo am'valopôlo, roa am'valopôlo, raiky am'valopôlo, valopôlo.